Ma arva, et ohvriid piät iks tuuma. Vaihõpääl om tuu näütüses, et sa-i saaq minnäq tunn aigu varrampa magama, selle et ti tahati juvvaq üteh tsäid ja süvväq kuuki.